ا <noise> كون صادج أعتذر من جلبك، أعترف اه بالخطأ، اه قول شني اه درت اه <hesitation> شنو درت شنو غلطت واه ما تكررش اه الغلطة هذا باش تتعلم من الغلطة، وأختار الوجت المناسب اللي تعتذر فيه.